Oho, sika nnkotum atͻ enyigye dabiara da. Osiandɛ sɛ innyi sika na ewͻ enyigye a, ewͻ ahotͻ. Mbom sɛ ewͻ sika beberee na innyi enyigye a, innyi ahotͻ osiandɛ enyigye yɛ adze a ͻma nyimpa n'akom tͻ ne yamu. Na ͻyɛ adze a ͻma nyimpa fi atsetsee na ͻberɛ mu, na ͻma nyimpa asomdwee. Ntsi sɛ innyi sika mpo na sɛ ewͻ ahotͻ a, epɛ. Ntsi sika nnkotum ahyɛ ahotͻ anan mu dabiara da.